U anche si a i n'a ie tanti, a ie l'acua, a ie ël vin, a ie le limunade che beive ën istà a ie, a ie ël genepy ch'a fa bin ën invern cuandi a fa freit, pöi a ie ël café, ël lait, la ciculata, a ie lait e menta, a ie cun la menta de Pancalé